די וויכטיגסטע זאך איז אז צו וויסן וויאזוי יעדער א- פלאנצונג האט א אנדערע וועג וויאזוי זיי וואקסן, סו אדער, אויב ס'דארף זיין ביי די זון דארף מען עס לייגן ס'זאל האבן גענוג זון, און אויב מ'דארף עס באוואסערן יעדן טאג, ס'איז דא א פאר מ- זאכן, א פאר פלאנצונגען וואס מ'דארף נישט באוואסערן יעדן טאג, מ'דארף נאר <hesitation> א פאר מאל דארף מען לייגן אייז און א פאר מאל איז נישט גוט פאר עס צו זיין אונטער די זון, סו, וויאזוי ס'ווענדט זיך אויף וועלכע פלאנצונג ס'איז - אזוי דארף מען עס טוהן